استعمال الحيوانات في الترفيه ما شي أخلاقي، لكن ما أعتقد بتقدر توقف الناس و أنا شخصياً بعتبر حتى فكرة إنو تحتفظ بحيوانات أليفة في البيت بتاعك ده جزء من ال- فكرة بتاعت إنك تحتفظ بحيوانات لي المتعة و ما شايفة شي أخلاقي مع انو في الحالة دي انت بتدي الحيوانات حاجة راجة ليها، مثلا بيئة اامن من ولا كده، لكن انت في النهاية ما اديتهم الخيار و دي ما الحياة الطبيعية بتاعتهم.